Ny karazana akanjo daikin-drano ndreky tsy daikin-drano; kô le akanjo daikin-drano matetitetika izy lamba matifify, ary makarakara, izay hafaka histôfotsofôhan'ny rano, fa ny le tsy tantera-drano tsy azo itsofotsofohan'ny rano satria izy matevina ndrekindreky ary mitambatra be tsisy makarakara.